Eee Vai mwaka ningenaga rutha maita mairi. ningenagira krismas Iya Thiguku. Tumitaga thiguku iria tue turirikanaga muno makiria. guciarwa kwa mwathani jesu wetu nundu nituigusaga twariukua ngorori sietu. Nimbiguraga narikua ngorori yakwa namenya kuri aukire akinguira kana agiaciarwa niundu wa muturire wakwa. na ugituika wa gusenjua. Wa kairi ningenaga niundu wa nindembeaga na nindembeagagiragwa ni andu ngurani gukethia murata wakwa na nwambuge murata wakwa nwambuge usio murata auke tuseranire tukenanire tondu ni muthenya wa gikeno ta uria i culture ya kiembu mutuma angigia kana Atumia aria engi nimathiisaga kuga kethia na iveo ngurani ngurani. Koguo ningenadiriria riria tunyitanirite na murata wingi. kana famikri ingi ttugikenanire. tukirisanira kona ana kunyunyonira na kutembea kuria tutanatembea. Na ya kairi gukena nondu wa guciarwa kwa jesu kristo ngorori yetu. <hesitation> na irutha vou ringi ningenaga ni gukua kwa yesu kristo mutharavari. easter tondo agilua tondu ma meviamakwa tutuike kindu giceru pia ningenaga viviria tutukunite na avata akwa engi tukiririkana gukua na kuriuka kwa mwathani wetu yesu kristo.